Fiestaaji e mawningol. Filipinaaɓe ina njiɗi mawninde, e fiestas e juuldeeji keewɗi e nder hitaande ndee kala, hono juulde Sinulog to Cebu.